یوه ورځ یوې کشفوونکې وسیلې له یوه نامعلوم لېږدونکي څخه یو رمزي پیغام تر لاسه کړ. په پیغام کې د یوه پټ جادویي باغ پته وه. هغه باغ په داسې یوه ځای کې و چې هلته هېڅ انسانان نه اوسېدل. وسیلې پیغام وڅېړلو او د حرکت په کولو یې د شاوخوا خلک وپوهول چې باید نوموړي ځای ته زر تر زر ه ځان ورسوي.